نحب نكون مش مضطرة للنوم مرة اخرى؛ السبب إن النوم ياخد وقت كبيير -ف- من حياتنا، لو ما كنتش محتاج تنام ممكن تستغل الوقت في شغل، أو تتعلم حاجات جديدة، أو حتى تسافر، وتكتشف <noise> أماكن جديدة، الأكل مهم بس لو كنت مش مضطر، ممكن تستمر في يومك من غير توقف، وتحقق أكثر في حياتك.